Sa musica <noise> eo apo fattu <hesitation> teoria sa 'odale <hesitation> sa teoria, fimus totu sos cumpanzos bi fimus Ninnio, Ciccheddu 'emuru, Zuseppe Casula, Ciccu Mu, Cecco 'e Sini, fimus totu cun Antoni Pinna, apo postu totu su metodu Bona, tot'a manu, mi ghi si an dadu istrumentu Antoni, cuddos sighein e Caderina torrende torrende a sa, si minde 'attis istrumentu a igue ticche lu frundo fora, eo mi 'odolesi e non bi so torradu e m'ammento sa prima lezione, cos'è la musica, de Bona su metodu: la musica è l'arte dei suoni coi quali si esprimono i diversi sentimenti dell'anima, questi sono riconosciuti sotto il nome di note sotto sette do re mi fa sol la si, esse si scrivono su rigo o pentagramma, comporta cinque righe e quattro spazi, in chiave di violino fa la do mi negli spazi, mi sol si re fa nelle righe, <hesitation> cussu l'apo imparadu E mi devian dare un'istrumentu <hesitation> daghi daghi nde lis faeddesi a Caderina 'esùs Maria Zuseppe 'esùs Maria Zuseppe, s'immalaideit babbu igue istrumentu in domo posca non bi so torradu <hesitation> mi 'odoleit minde unu fele totu bi fin sos cumpanzos 'ira 'e Deu: Giannetto, Gigi Spanu totu totu an sonadu tot'in banda mi chi est bella sa musica e, ammitti per esempiu si su piseddu calchi unu 'e sos piseddos musicale, eo so cuntentu eo so cuntentu <hesitation> no istudian solu musica istudian attera cosa ma sa musica eh! In calesisiat occasione eo so cuntentu, cussu e mi a mie su non mi piaghet custa moderna 'e como sun mi piaghet sa sa musica melodica, carchi pezzu 'e opera, calchi pezzu 'e opera, carchi romanza est diversa cussas cantones de como <hesitation> e oltre sas paraulas de sas cantones de como <hesitation> faghen s'ischivizzu, ma puru su genere musicale non lo so <hesitation> no isco su tando <hesitation> intesos 'odolende festival della canzone italiana canzone italiana <hesitation> melodica, est attera una cosa, no est canzone italiana, b'at de atteras cosas pius, pro su 'inari faghen cussu totu e' su 'inari totu est su 'inari, e est cussu chi est arruinende totu Tore apo leggidu una quartina a mie mi piaghet le poesia, e carchi libberu 'ezzu pro culpa 'e su 'inari trait'an a Gesùs pro culpa 'e su 'inari, non si pregat pius pro culpa 'e su 'inari parizzos ponen faulas, e daghi b'at dinari li cambian sas paraulas e no est faula e est dai meda cussa mi no est Deus como e tando daghi b'at dinari faghen custas porcherias de custas musicas de ite no No attaccan nè a muru nè a gianna, ite diaulu cantones, cantones cantones de sesso, ma pro piaher ajo dialu e at significadu in sas cantones ora calchiuna mi l'ammento, b'aiat unu 'ezzu unu nonnu gioghende cun sa piseddina no, qualcuno cammina il ritornello fit qualcuno cammina e va e va e va ginnasio, liceo, puru università, buongiorno voglio dirti qualcosa, si sposa ma come di già e qualcuno cammina in un giardino d'oro, un vecchio e un bambino che giocano fra loro e mentre una rosa si spoglia, germoglia un fiore, b'aiat sensu b'aiat <laughs> oe <hesitation> non lo so eo custu non cherzo narrer chi siet, però zerta cosas las cumprendimus Luca no amus istudiadu <hesitation> eo apo sa quinta elementare, appena appena però zerta cosas, daghi ti las legges, daghi sas bodales ti nde rendes contu, poi eo apo unu visciu, appuntu si comente no apo istudiadu Si non la cumprendo una cosa domando a chie la cumprendet, spiegamilu custu e durante su fascismu politica non si nde faeddaiat, niente, daghi est torrada sa democrazia totu faeddende de politica e a tiu 'ainzu lu preguntein, ma custa politica tiu 'ainzu coment'est como, ite cheret narrer no e per esempiu tue as duas tancas, una a tie e una a mie ecco capito. Sicomente apo preguntadu ma su significadu 'e sa paraula politica fina in custos telefoninos mi ispiegat totu ispiegaian totu s'articulu de sa 'odale de sa 'oda <hesitation> de legge e it'est sa politica, ma in sintesi <hesitation> politica significat amministrare i popoli ed est gasi, est già diffizzile a nos amministrare sa roba nostra, figuramus sa 'e sos atteros Ecco custu est chi naro eo, daghi una cosa non la cumprendimus dimandamus a chie nd'ischit pius de nois, dialu no no faeddemus a vanvera no no no los fattemus sos sos contos sas 'bodales de l'intender zerta zente in piatta ischin totu, e eo <hesitation> non mi miscio, non mi miscio, 'idea <laughs> e significa amministrare tutto est gasi fazzile, però a custu tiu 'ainzu li nein: 'ois sezis raminaju, tando faghides duas lamas una peromine una a bois e una a mie, no cussu no est trabagliu meu, ecco <hesitation> custu est chi non non cumprendo it'est sa polis <laughs> no no